<hesitation> najuju nikanrá ndichi luchi na'a chundetuni chindata ndejutu niñenujan ndajikunu nratuni onre hí dantujuan njuan, natujavatu yetuu nakujavatu jan yeki ye hí ndikandutu kuan chitu tutu kua kuenta atuyiyi vatuu, unkava tundatuu chí ndachikatu xhikondatu njuan ndono taka katundiyenu njuan okutujanu ján, nda'a kua kutu luchijan ndono kata kuti kuchi ján, nindakua nakuu kuechonján chindutu kuain tukuu kuan kua kua lakiluchi jakuan, techin kundatuu kuan okue nguan kunduchijan nakuu kuenduu, luchi andekatujan takute kuan tundeduña ndutu nachuña kuan ikandutu nguan ika ndutu luchi nakuanduu onujundatuu chí nikondatu tukuetu nijandutu chin <hesitation> tu nguan atuu nanchinkun ndatuu njuan ndanetu ni chinda na'a tuu.